Do të isha i gatshëm të provoja mishin sintetik, specialmenti sepse mund të jetë një zgjidhje e qëndrueshme për të reduktuar ndikimin mjedisor të alevamentrat intensive. Nëse ka një sapur të mirë dhe përmban lëndë ushqyese të mjaftueshme, nuk shoh pse të mos e provoj.